Voalohany alpha an, mitady olona akaiky ahy, mety ahafantatra n tarehiko. Dia mitady sariko aho an, dia mitady na sarina mpamosavy, na mitady sarina kifafa, dia sintosintomiko iny olona an, ho eo amin'ilay asriko sy ilay kifafa, dia tondrotondroiko ilay kifafa an, dia tondrotondroiko ny sariko dia ankoatra an’izay mety hoe entiko mankeo amin’ny zavatra anankiray tena tiako koa ilay olona an, dia mivovo an’azy eo aho.